बिजली की केतली पानी गरम करण के लाने विद्युत ऊर्जा को उपयोग करत हेगी। एम एक हीटिंग एलिमेंट होत हेगो। जो अमतौर पर धातु से बनों होत है। जब केतली को बिजली के तार से जोड़ों जात हेगो तो विद्युत धारा ई हीटिंग एलिमेंट्स से होके गुजरत हेगी। तो जिसे वो गरम हो जात हेगो। जैसे कि हीटिंग एलिमेंट गरम हो जात हेगो। तो वह अपनी गर्मी से पानी मा स्थानांतरित कर देत हेगो तो पानी भी गरम होन लगत हेगो। पानी मा मौजूद अणु ऊर्जा प्राप्त करत हे और तेजी से गति करण लगत हे। जिसे पानी को तापमान बढ़न लगत हेगो। जब पानी को तापमान उबलन के बिंदु सौ डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जात हेगो तो केतली का तापमान नियंत्रक उखो रोक देत हेगो। तो केतली बंद हो जात हेगी। ई तऱा से बिजली की केतली विद्युत ऊर्जा को प्रयोग करके पानी को जल्दी से जल्दी अप्रभावी तरीके से गरम कर देत हेगी।